<hesitation> لما ايون في شخص معاه عجلة ومش عارف يركبها انا ممكن انخليه يركب العجلة ويحط رجليه ع البدال. ويمسك في الايدين ونقوله اول حاجة لازم اتخلي عندك ثقة ابنفسك، اه في الأول لازم نسند الشخص دا بالعجلة لان اول مرة هيركبها هيفقد فيها توازنه. طيب بعدين انروح ايه سنداه في الاول ونخليه ياخد ثقته بنفسه ويبدا يبدل والعجلة تبدا تمشي وانا نمشي معاه وبالتدريج انحاول انسيب يد ورا التانيي لحد ميحسش ان انا ماسكاه، وبعدين يفهم ان هو خلاص سايق لوحده وياخد قة بنفسه. بس في الاول انا لازم انساعده.